أول شي جرب تبدأ تغير شوي من روتينك، أول اشي حاول تنام بدري عشان يكون عندك وقت كافي للراحة وبعدين خلي عندك دافع عشان تقوم، يعني حاول تحط هدف صغير في الصباح يحمسك ،زي تناول فطور لذيذ ،أو ممارسة رياضة خفيفة، وإذا ضبطت ساعتك البيولوجية ،يكون الإستفاظ أسهل حل مع مرور الوقت، أهم شي خليك ثابت على التوقيت ،وراح تلاحظ الفرق بعد فترة.